Jin nakachiyen uun ujun junio ndugu he chunngue, jamii niu kukanrague ngue kukenrangue umichio anrague, ndatavandio anrangue enu jun ujun en ya'a ndugu pedaxcuño andenden nguee, kañan nduguu ndiko ñiño ndungutu yungu yenayi he iho nuke ñan ngue, un cebolla, ajo chile pimienta clavo comino un yatu nindió, ngue enia nduguu nii nakanduu anrangue, ndandu ndangue kuduu keya nduju ni yuu nguerangue nguu, ngue ndetuña ndugu kenana nregueña nrangue no nrangue nakenu jun va'a kajeno há nduakandeta antu kuian atu va'a ñejiaan nduanina chilungu ndubu jun ñie nuña ndee buu nana ndoña'a ñanadangue kava'a kahi.